א רייז קאכער איז א ספעציעלע מאשין ואס העלפט קאכן רייז אן דעם וואס מ'זאל עס דארפן קאנטראלירן און שטיין איבער דעם א גאנצע צייט, די רייז ווערט פארטיג, ווייעך און עסבאר, דעמאלטס וועט די מאשין פייפן אדער זיך אויסלעשן און דאן קען מען דאס עסן.